طبعًا أكثر موقف غريب حدث لي في حياتي خلال رحلة للجبل مع بعض الأصدقاء، كنا متحمسين للتسلق وإحنا ماشيين في طريقنا فقدنا الإتجاه وفجأة واجهنا حيوان غريب يشبه الثعلب <hesitation> اللي ما كان خايف مننا بل كان فضولي للغاية <hesitation> بعدها حاولنا نتواصل معاه وبقينا نلعب معه بعد فترة قررنا نرجع لمسارنا الصحيح <hesitation> لكن ما قدرنا ننسى هذيك اللحظة.